Masiŋ ñootoowo ko gaaraaji mbaɗata hen, mesalal ngal wuurte. Ni woni cukka masiŋ o e kuraŋ. Ni woni cak- mbaɗa ko ñootata ko hakkunde mesalal ngal kañum e dow taabal masiŋ o. Ngollira kooyɗe ma malla butoŋaaji. Ene- ene yuwa ene yulfita, ene yuwa ene yulfita haa ko njiɗɗa ñoodde ñooto.